<noise> Maro karazagna lasiety an-dakozia, misy lasiety talesalesaka dia famoarana vary dia ihinanan-kanina, misy isy lasiety, dia somary lalindaligna ndraika dia ny ina hoe bol agnarany, misy lasiety bitika fagnatovana hanin'ny zaza na hoe fagnatovana desera dia mety aminanzy aby zany.